أصل الكون في رأيي هو ربنا ، والموضوع بره وجهة نظري معقد لإن في نظريات كتيرة جدا زي ال- <hesitation> الانفجار العظيم بس <hesitation> لسه في برضه من نحية العلماء غموض كتير حوالين <hesitation> سبب بدء الكون وازاي لكن <hesitation> عندي حسب ديني أصل الكون ربنا